أجمل زهرة شفتها كانت زهرة الأوركيدا، شفتها في حديقة زهور في كوالالامبور قبل سنة، ألوانها كانت زاهية خاصةً البنفسجي والأصفر كانت تنفتح بطريقة مدهشة، حسيت كأني في عالم آخر كنت ألتقط صور لها من كل الزوايا، والحقيقة الحديقة كانت بيها أزهار كثير مميزة ومبهجة.